<hesitation> Kiva aminay, izy misy le retigna marô ôhatry zao misy kiva tsy haignao oe igno raha mahazo azy avy any, romodromotra zay izy, dia misy kôa, misy ilay mivontovoto regny amin'ny vatagna angnazy jiaby de kara misy ohatra oe lagaly regny, de avy akeo koa zeigny misy <hesitation> kivah koa zegny manana aretigny, izy <hesitation> mangery lasa mibôaka rà, iny koa zao aretigny oe misy, amin'ny ,fo izy mpahazo kiva raha magnandre.